अ, बिल्कुल। चीनऊ इतिहासऊ बारेऊ इद दिलचस्प तथ्य जू दू। चीनऊ महान दीवार, दुनियाऊ सबसे लंबी मानव-निर्मित संरचना दू, जू निर्माण पहली बार सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हाचि तो। हालाँकि, जू दीवारऊ तौरू खिमो दो मुख्य रूपो मिंग राजवंश दौरान बनयनया तो। दीवारऊ कुल लंबाई लगभग तेरह हजार एक सौसत्तर, मील तो, ऐ जू यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल दू।